لو انا اتفرغت لمدة اسببوع كامل فانا هنقضي الوكت دا كله ان انا نعمل الحاجات اللي نفسي فيها ونمارس هواياتي ونعمل الحاجات اللي مكنتش عارفة نعملها لما كان عندي شغل. فمثلا هنخلي يوم انرتب فيه الشقة ابتاعتي وانروق فيه الاوض ونظبط فيه كل أمور البيت. ونخلي يوم تاني انمارس فيه كل هواياتي اللي انا باحبها زي الرسم وزي الاستماع للموسيقي. ويوم تان اي انخليه زيارة لاهلي ولامي واخواتاي. ويوم تاني مممكن نخليه فري ونعمل فيه كل الوكلات اللي باحبها ليا ولاطفالاي.